Ny fitehirazamboky da midika ho toera fenara fenara zany agnamiko satria ao ny hamakia tegna boky ao ny anovoategna raha aby tsy haitegna aby aby io satria anaty boky igny ao misy misy raha lako sty haitegna ohatsy misy, misy fahalala misy raha maro tsy fa tsy hay aby.